Baɗum na huɗa vgyandna may dada kwa bagavara kathan dəlgarbi məng malara binti dadaara in mala uvgyanda bin ndakəy ɓagavara’a kathan nda digarbi kay sakwada say ma goshe nuda siga sakwada say ma gosha sasa ma ngomari astin say a bathiirda hara, babahara duhaha dadaara, usada hara, ləy ma thalamda, iyəgahamd gabaɗay muta ufad wa samdahan bus buuwa a kori kora pala, taxi buuwan tow inwa sas magyəl kiskay siləy siganən ma magyəl kiskay ma tow kathanara baghəw bag adar kathana’a ba alhumdullah sugwa danənna tow da ɓagav ndar chiya thigi-thakuranən ma ka baɓa thir baɓa a dəgan nuda kathana duniya ɓagavara ndakwan ɓag həy ɓag dadaa kum unka munda thɓa duhababara, hkira duhaha dadara amma may dadakwəy ɓagav ra kathan ndədgariibi amma tow mbatak mayra dəgətin ma invəlgu pal, invəlgu buu, invəlgu hkird kep thinu thinga. To yanzu vigar kinfada əvda zhil dakuna to alkamdullah madda ka bavariy kaca – kaca dikidbi kaikam madigit biya zigu – zig gitgil vilga oildadamʒsha higu hinga cinnin naw rayan ma kathanga baggi bag zhilara sartamda bawai zan kutr matay biya zan kutr matay biya zan kul aukimda diga tuciya kugkaha ku dudka kulla daʒun diga aurema maddal madilana bagvara ki babara siɗava a baba duga ti tirƙya buwa digalana kai thaba tirmiyar vasambada ohiya walahara diya sadulara diya wahara mabadgi tigudi nussa pakaka na mani nudi bagov bag gabiki duya tsegura jimmaya gyingi gyingu nina jummanya hauwa aa fadiya yauwa fadiya rashifuwa baɗin ətirwa dada magil kiskaya alhamdullahi. Kulum band kwah ma bin umdirga, bin umdirga, alhumdulillahi thinu thinga band kwaha thimuthinga thingu think nən ma bakum bakwan bakwana gyəy takafa mbakirda fək yauda dasatirra amma chimanu ching kum takratir yamd ndakwanəy kacha-kacha-kacha baga tira ɓag zəlaral ka dəgət glatda ka muut ɗətrum da mavakay ba da ba ti ghaywachah dəytra k bat ghay watah tahal-tahal ma in thikna ka huɗa inyak naka zərara amma zərim mathabi ma məng ma duni ndakwan ma ma hiya khifad ching ndakwan tow dadamazəgil ɗuhanabiya amma kudrahan ar məng unkak yəgəy yana may ma thing thina na alhumdullay ka zarhana tow ghvavanma thina thinga uss yazəgila alhamdullah tha may tahalakwahən mathay njzəd biya tow thina thinga gashə tan tapanna’a da vərdəgəy tapghanay zəkay ka vulgwa takardəy kum bamtaɗ nalnəg ka malah kahwah kaywaan ma in ba kchwah say ma da usamdiv wəsigma maɓaganɓag ka fusima indagal da vagya yagara intagaran wa wava-wana-wana ammay ka yayara. Afaba barvigla agada davgawara aidagya davga wara awanram yayara shikaina hinga-hinga shikaina hinga-hinga hinga-hig badkaha kullum badkaha yayerna hudgar harda ba kullum badkaha hiya-hirg ci badkah farko tiham tsiga zerara zinga hirgi hirg zhilar madala ghaha hirgi hirar mina sida malan pvga gawiya suga nin madala baklaka bunagu hirgi nuda usalin ma hirgi sarta yiga ana yiga hinanan ki laknana taklo kalna sagal malan hirwi nuda kusalin hirgi-hirg nudu kusalna tuwu nud kuhudan yuwah nhubu vulwauud əntuwuu ənuga baziga ənhiba sigan kullum ənhina ba sigan tihal-tihal ma tihal-tihal ma to gihgi-gigu nin zhilarin ma higa-hiuga tusal dadkah. Tow ussa may ka yazəgila baɗuma thrnathinga ba to tokan ka nglanma ussa may ka yzəgila tva kafna shinkafa’a saymo sarta kwachna njzarh ba naira ashirin da biyar layda saymon abohan sida abar kaya zəgha hayya yaɗala ashiya kwakwa safay yaya shi ma gwaza gabaday tavatəg jzanhavət njzch muda gabadaya yamd bandkwa jzaharət bandkwah nuda alhamdullah zəlara ndakwan adaba may dəgan tagabi ta bagwa bi amma ɓag-ghəyɓalg amma ndakwan kam kum tsuba ba njəy da thirda amma infaɓar vəda dəgəya aɓaga dadamazəgila məng wan mɓana ba dəgar taghir ka dagan infaɓa arvəɗa indagyayawarnay madand sartən may dadakwan inda gyao yəgnay sartan inghala ba yazəgil ka zarəna ma ɗagarətalag kadadama zəgilma tow may njzadatiry ar ɓag wa ɓaga ka zaharən tahə-tahalla ma thina thinga kulum ba ndukwaha thing thingti ɓandkwah zərarna bag band kwaha ma ma həngala thima thinga fək thima thinga band kwah. Higga higgs ku war thakin thig kafa thakin thig kafa kin kuda digshigs kai dadamashgila a duwan duga ba kilan klawa mafak kal butsig kin thab ba mitsigi inmitsani kal ban thikui kuhuda dugar in hanwarin ma jos yanzu hanrorina zarhan udifa da yahans yahgma ki bu thma inya ki ibrims inya suleimana inya kavdillaya inyak hajara tumga hihas ma mathy imtsahanar tsahg to zar hara mai thir ar ban nitri ar mai thira bag par bi ar ba ɓa kabu kabuwa ma hudakisa ibrims dal dama nysc digi gal min dama nysc higna ma ramata amma aito hala kuna mai zidge tir mai zhiɗa dhir biya sai kawai bahe bankwarha nig higa nibrimarna mai digi bau gla zigakan ba waha nin biya digit ban ininbi babigajaka mai thri bannin bi. Sai ba chargiya chargiyinma digan bi yanzu ba dakwan na dugga ba hingha. Mai thira bagga bagbi kawai ba cihurgansu bankuh higgs higga mai thir biya ma higga higga mai thira bagun biya ba sai dadamashgil bama maidigi kin baga mimd biya sai mal ba sasamashgila mai zhidan biya thiran bawasha da bagaba makaranta dal da ma nyc ya higgine a oyo ko oyo sunan gakin tiffih ki legos higns fakuh ki nyc ye higgi ba hig nin ma ba cuhurga nan gyagan nyse ma ba ka da balla in takun in takuu talhing a a kuna zarabah harha mai wa mulgad mulgi to li ma thala li min zidetir gatgun gatgan ghitgan ki thira ngo na mai thakna bi bi cuhurganan ba ka daballan ban kwuh amma karatu thakna thiga mai thir thir tuvukumi suleima a gata gatang dhit dama kilau balla lagosa dida min tsahu hane darit in daɗa bataka min thira in thikus thiga amma ba lapi layya. Thira jirira maikizarhariin bi to kwuh kiduja if evga zila kwuh kiduhar thinghina thin ƙi scandreya mai thara da masacodry fatinar figa bu wan higgina higgs ki scandrea ms bilaburin ki secondreys, mana nagana ma guys dagal dqma makorantir galibiding arigaddi mashgila thirns mai kubi dagi zig dakwi maiy idigi inds ɓagur ne i makaranti ghaladigi a thikna min alhamdulilahi da tufug in sirgai kidgit da ba dadamashgili ba dia zarhar mai thir ar bagmitir kuuta chi namba kun bilga badiv kdada mashgila, amma zarabahar armig di thiraha sai ar liha ba zarhatira ar mai bagwabag kiski biya to inba zartr zar bandkaha baoligiya a fuka dadamashili mai maganiyami dagiya bargada banin kuhudara da fulwan kidgi inda zignaya shikenan higga higga amma zarha zarhahatir ar gatgar gatga amma zarha zarhar ar bagwa babanci, badkun ming zrha babar min ziradar ba dada kuba ko indagan ma waya mai kisa wayari. Hartsakəy tsəg nar vəga vəyg wan dahananti ma wayyi bama yunma zarababahatir kalpy hi thirna amwa vəltir kwaɓ sagwa daga zəga’a wan tir vti ya kach-kachha, kwan tiruti ya kwaɓa hayya wan vultir nawa ba gir-gir day maɓadagaya kwan sagvtir kstsah da gazəg taltir kwaɓa si taacount amma kay pal zərabara a mulgwadmulgma zərabar ba zərabarna a skwaday kay ci dama huɗa makaranta vakwan inwa mulgwad mulg dalaythirna inda ɗahant maɓaganaɓag ka matsi ba vay vay a kay tha nɗab njukwa zərwa kay mal tgir kina in kudir kudir ufad nən kiskay amm ma matsanandtsəg ma dəgnən mbakwabəg zəhit zəg kiravəg.